ñy fombanbaza mampiavaka ña Siny moa: ñy fankalazà ndroze ñy fetiny taombaovao Sinoa, manahakan'izay ñy fankalazà ndrozy koa ñy fetiny midiouenteur, ao ñy fanaova ndrozy ñy fetiny ñy fandresea, misy koa ñy fety atao ndroze ñy fetiny Lamartsy, manahakan'izay ñy fanaova ndrozy, ñy fintsingerenany ñy tao nateraha, manao fety rozy añatin'izay ao.